E piso raha tena miraiki-po akaiky gne tompony izy raha tena tia e tompony da magno- magnosiosy e tompony eo izy, eo izy miaotraotra eo magnisainsa e parasiny sy miala lavitry anio agny izy! Ary ndre kitikitinao izy sy mandragnitry gnaniny fa vao maiky izy tiany igny asa soa igny.